باش تعتذر لشخص بطريقة صحيحة، أول حاجة لازم تكون صريح، وصادق، يبتدي بإنك تعترف بالغلط اللي صار، وتوضح للشخص إنك فاهم كيف أثر عليه، بعدين قول له إنك نادم على اللي صار، وإنك كنت عايز لو ما صار، وبين له إنك مستعد تعوضه إذا تقدر، حاول تكون هادي، وتحافظ على تواصل -الع-.